Bos nak kwlandr nak xna nge c̲h̲owma ye ic̲h̲ë lo gix ki guꞌn nak gix lgit xki c̲h̲owma nak px̱iꞌx nak, nak lchoꞌx nak c̲h̲owma o nap lëꞌma siaꞌga xki ba zob gix lia zob gix xka c̲h̲owma, ic̲h̲ë lo klas gix ki yu, yu klas be lë gix sti klas guꞌn nak berde nak c̲h̲owma ic̲h̲ë gix ki, ic̲h̲ë gix <hesitation> xiama lad giy yuga sti klas ix guꞌn xneꞌ <noise> minn nak <noise> gix zëꞌdz ki nak lëꞌwu c̲h̲owma, ic̲h̲ë lo klas gix knu yu gana nak idziꞌngama yu idziꞌngama nap xwiyma lëꞌ nup bukwaꞌn zobga c̲h̲ow yu, nup px̱ix nup lëꞌma c̲h̲ow nge xnawu, ic̲h̲ë gunu yusa. Bos pera nak guꞌn nak xna nge ye mansan yu mansan nge xki y pchoꞌx̱ab yu ye ndzuw, yu giedz xka c̲h̲owma siama lad gidgeꞌw lëꞌ gunu yuga o xwiygama nap lëꞌ <hesitation> gwiyma këꞌga <hesitation> guꞌn nak be lë guꞌn ki guꞌn be lë klas koros nak kë ber lëꞌkga xna nge yu guꞌn xna nge yu nika x̱aꞌ xnaꞌga nak. Ic̲h̲ë guꞌn giꞌn ki nak xna nge yu xki <hesitation> siama ye diꞌltsa tsaꞌgama ti tiend xki nap xwiyma yu xdo ic̲h̲ë guꞌn xki, mansan nge xki lëꞌma ikaꞌwu nak pchoꞌx x̱ab ki lëꞌwu yu tiend xki, par lo xkiedznu lëꞌkga giend ic̲h̲ë guꞌn ki saꞌnga neꞌgna xwiyná yu ic̲h̲ë guꞌn nge xki gowma nak o siaꞌgama këꞌga mansan nge nuka nuka gik mansan siama lad kampo xkin lëꞌwu kë kë guꞌn nge xki gowma, pues yu ngla nge ye yu mc̲h̲ag nge, maꞌl nge y man nak xkildziꞌng xneꞌ minn, man knu tand xiu lo xni, bos lëꞌma tsa ti geꞌw xki gwiyma nax ita xna nge y tsama kobma nup <hesitation> gix lëd knu y nge xna ita, bos lëꞌ ga xneꞌ minn xneꞌ yu yu maꞌl nge, ga xc̲h̲aꞌ maꞌl nge diꞌt xka nax ita xkë xkë guꞌn nge knu, gix nge knu lëd ber gopcheda siama gopcehma xneꞌ minn gibla ga yu maꞌl maꞌl nge. <noise>